Egwo no me be je obona na isoko me be je na isoko na me be je na unu egwo me me be je na isoko na oye a ye ome fiho yo me be ro je unu egwo me na, egwo no o roho ozoro oye a ye ome fiho unu isoko na oye aye ome fiho unu isoko na oye me be je na yo unu isoko me na no ma be je na oro ogho ghere ejo aviara ejo araya, ejo ellu, ejo idheze oghoghere ahwo aruo egwo ye abe je. Woho illemu ahwo isoko oware jo no mere lo o whai ho kere emo mi se ba evru ma ha wune emo mi isoko me teri kpo obi igbo ahwu igbo na re je egwu ofeha, egwo obo ri na a re je but mai ahwo isoko mi ma te ziye egwo ofa ino egwo mi, egwo ofa were omai unu vio egwo mi, whe teto owhe na, owhe na atemake reye ze oro ozo na no ma maki ro, isoko orona ate reye ze oro na owhe. Na ore je be ede no ore wu, wha ahwo ozo me wha je isoko me ro ke emo mi ma be sa ta isoko roke emo ho iyibo ovo ma be je emo mi na be sa yo oto oware no ma be ta ha ma te gwolo ta eme sino dede ma sa ta eme sino ho keme emo na bi yo isoko mi hi, iyibo oro ma be je kai oro one ro ke owhai kpobi whai eya isoko soso whai eza isoko soso wha je isoko roke emo mi kere emo mi yo eme no wha be ta, yo otierono ma gwolo ta eme dhere dede ma re ro unu egwo me ro ta eme, emo mi be sa ta isoko iyibo ovo ma be ro lelia ta eme. Ko iyiba ma no ze ko egwo iyibo ma ro? Ozo ma noze ma je egwo mi ro ko emo mi ma wune emo mi unu egwo mi oroniko iyibo na no ma be je na ha whe re kpe egwo fa whe je si oma no whe no me bi lele omo me ta eme, whe sai lele omo ra ta eme hi omo na make be te ta emeze dede orero unu oyibo ro ta eme ro ke owhe eme ro oyena wha ahwo isoko me lo whai, whai mostly whe ozo wha je unu egwo mi orara te make re ere dede wha aro owho na wo egwo kere owho na mai ahwo isoko mi na re gwolo no ohwo of na yo eme na, ma re mu iyibo ho eje ke owho ne te owho na be yo egwo mi dede ha, mare ze oma mi roke ahwo egwo fa, ma ku unu egwo reye kere ma je egwo mi, egwo mi na riziezi oroniko egwo mi na yo mai oma ha isoko na <hesitation> ro oware no oriziezi ma re wane emo mi so oriziezi kere ma wune emo mi egwo mi na egwo mi na a re yo unu egwo mi na ere me gwolo no wha ahwo isoko wha re ru isoko me le owha wha sa ame ho ive wha lu oreva oware no ufo wha ru no re gbakete ere me le owha ahwo isoko ejo mostly ma ini na ma ini na ma ro ese na wha ku erro unu ria rie kere wha je isoko ke emo ra